Ato amin'ny fireneko ny olona dia tena tia manao baolina kitra, ny basikety, ny volley ball, ny tennis, eo ihany koa ny hazakazaka, ny tsipy kanety be, ny lomano, ny manao tennis.